Umɛn iki iso, umum iwu uner wuruwi, ka kurhu, ka zarhũ zãrhã nggu anergwai, uzarhã mum ikɛi iki izarhã nggu anergwar na izarhũ zarhã uku zei idzowukũ imng-mang har zuwa ucɛra umum izarhu zarha imang-mang ha nu tep mɛn amera arherha uko mum ishim umɔ̃ uko umum iwemõ nu utepa, ungo uba uzi urhusungo, uge ungɛrɛ awe gusenga, uzarha nga uwu uguse kpɔɔ mum ishimum ni ida amɛn ngge asɔmmbo arherhe aka bewe ni tsimum, ĩzowukũ imang-mang anera arherhe ai gɔr agɛ, ungo una rhusa, umbɔ aigɔr ngo age ngwea awu uner ungwɛ ã nɔ̃ umɛn imbai ineke unga aziã nu utepa umɛn isu igũmen ibɛm domin awea na bin aka zei aka ani ikorhe nu utepa nga ai itsaã itsi, asi irhehunga unera asi ishonga arherhe, unga nuwo udega nga usei iyambo asei nggu utenga ayesi ituwa iki izei adɔpi itsuũ ã iki izea amẽnga ashike mɔ̃ ngu hong arherhe nggu unera, asi irhehunga unera na ubin uku udzamɛn itoia ikishoo Ukoo abirabe aka awu awakaciru unga, nga azarha nggu rambɔ, umum izarhanggu nambo indzowuku imang-mang anergwar ai rherhumbɔ irhi irhen iyere ha ubinkutsu umum iki inggɔr timĩ hã umum iki iso, awergwarhamum, awa awakoci umum inngɔm agwerhe nggu awakaci ifiĩn izãrhã nggu <noise> abirabɛ kasi iwembo udan ungo unya mɛn inã izarhã urhunga nggu rambɔ itsui agwerhe nggu nambɔ abirabe asi iyombɔ utsorham, ina izarha nggu ramb, itsui agwerhe imesa abion arherhehake rumbɔ mbɔ amesu mbɔ nu mum, abɔmaa asaka aba akpo mum age umbɔ akurhu guse mbɔ na anya uver nu uzã ukpiu umbɔ aka am izarha nu abĩna ako umbɔ akani ikorhe asi ighambɔ inggbashi umbɔ umum uma age uwani ubin kpɛrɛ nggu ubin kpɛrɛ iki ĩbee ikikurhe ungo unya udzamum itsũwã ĩdzowukũ imang-mang agũ ibɛnmun ngge itsu umbɔ ani irhusa iferhi iyɛrɛ ha abirabe akawu imoi mɛn duk umɛn izarhumɛn urhonga nggu nambɔ ikurhi ikizee nggu nambɔ abirbɛ aka kõmbo umum akoi awerha mum uma abɔ ru utepmɛn akɔ̃mum aderukumbɔ ubɔr mum ihweng ɔisi wemum ra amɛnmunbɔ atsu uda uzarha nggurami uda age umum iwu uner uku bowe Awɛrhɛ ha umbɔ aka akɔmbɔ umum hã irhembɔ agɔr ugɛ izarhã ikpo use mu ungwɛ wɛrhɛ uwɛrɛ umum idzowuku imang-mang nggea itsu, umbɔ azarhã nggura mum uwerha mum nuwɔɔ age abin nga aka mesa rumum asi idɛa asɔm a nga mum mii inekukũ ikurha ke, amma unga asi wɔka umum idzizerhe ba ama unga asi wɔka umum mesunga abin arherhe rhake rumu inggea ungo unyai umum isi iwum ugherha umum kiumã isi ibee mum inya ubin ukpuru kpi umbo aka nyirham, uko unera aki inyirhu iyamɛn uko nera aki nyirhũ utepmɛn ĩmba inya ubin kpurukpi iki ikũ unyirhã aba ni iyamɛn uko nu umum ukam mum uko utepa isaki ikpɛ̃mkpo ubinanɔ̃ utsu a nera arherhe ru utepmɛn abemun aka rharha uge use ĩmba inyam ubin kparukpi kawu uge awu unumka na awiya mum isaki ĩmbee tutepmɛn uchee itsok iki isaki ĩmbee utepmen udze itsok, isi ĩmbee mum udega umum iki nyikam, umbɔ age isi ibemum uwɔ age awu umu aba abambɔ age, awu ungwɛ̃ uteu kpɛrɛ, dong uteumɛn idzekp itsok ukoner uteumɛn ayarhe ufii umbɔ agɔr uge, angwɛ uteumbɔ umbɔ agɔ uge, ungwɛ uteumbɔ nuwɔ ukai asi iguã arherhe iki izei ri itsingo unga a zarha fufui na nang ateu umum indzowuku imang-mang angwɛ utepmɛn Aba adze azimbɔ anang aka sei uko atsa utepmɛn uko akakũ aba zimbɔ anang akasei ing dzowukũ imang-nang asi igɔmbɔ unera aka ani sɔm ukpa ukubewe ri tsim ba, umbɔ ahwɛngmbɔ mum ĩbemum inya ighaingbashi utepa umum uma ifɛn num adaka actomuwa umum iker ingge ikerha isherami icɛrɛ ubor umum iwumum na amɛn kirika ing unum aba atomuwa umum iker na adzanga umum ubin ubok ni inya utepmɛn ubere aka rharha mum inya anergwar nu utepmɛn aka shombɔ nu iker numbɔ azarhu mbɔ nggu ramum umum ĩbera mbɔ rumbɔ igambɔ adaka awu anera ba unera aki rhena mbɔ uba unera aki inya mbɔ inyanya ise dong umbɔ awumbɔ nu unera aka gunambɔ ige unum abai itsu umum iwum kugo ng uda ukonga ai imerha abei awu ahapa nggu mum, ukonga ai bei iba utepmɛn don unga ayu utsu nggurami na akpo ubin uma ikini ikorhuwe anera ififɛn nigɔ nu unum ĩdzowuku imang-mang kuma uko ri iyamen anapmɛn angwɛ̃mɛn asi yɛsumbɔ ukpa uku buwe ri itsikam, domin umbɔ ahweng mbɔ umum iwu ungamɔ̃ umbɔ aka shimbɔ ni iya, azimbɔ ra anang imesambɔ, isi idamu ukombɔ awuri nẽã amɛnamum asi idake umum ina itsu amɛna muim akau irham hã nggu utɛmum Iyiri imang- mang ĩdzowe mbɔ ni imesa umbɔ afai ituwa mbɔ na avarhu verhe utseku irhembɔ aka aka amambɔ uvarhambɔ ni imesa ayɛsa abvuur mbɔ abambɔ udaga unapmɛn unying akana wuru uvarhe ukuma umum ina itsuka mɛ nanum har ucɛrɛ. ingge unum adaka tsuru wa umum utsĩdĩ umi inya ubin iki iya kore nga nu varhe na unga aka ani ivarɛ, already ipfuna mun ikipfuna ikwɛrha ngge umum ugwɛɛ aka arharha ipfuna ha ikwɛrangge umum ugwɛ aka rharhã bui nga iker mum sosai nggea itsu umum inaifɔr ikurhu unga unapmɛn uwua ubin indaku ubɔr umum ina ifɛn num unum atsuruwa umum utsidĩ tsuu atomuwa umum iker inda umum ida iyike ung don ingdzowukũ imang- mang uko unga itsikam nga aba adopu ushawa ra mum isi iwemu nggura nga aba adɔpu ushawa ra mum isi iwemu nggura nga, amma unga ai sɔmuwa ngu age akoi ungwɛmɛn nuwɔ ni iya iwumen nu ungwɛmɛn niya wuriwi faa ngu uba ubangungo umum ufa umum ihweng asi inekango uziĩ nimibo ubawei umum izĩ itu ngguranga ba amma ahwenga ĩdai idɛɛ kũ unga uko uda umbɔ akunga atsuke ra anang aka gbang, agbange unga ahwenga ukami umbɔ age uning, uvaa aka azim ahwenga umum iwem kuma ahwenga oizizimum umɔ isi izimum ibɛm kawai umum izim nggu ubin ugbɛtɛ inda iki inyambɔ afɔrnga akuã adze nggea itsu uko ru utepa, angwɛ dzem aka asaka abaru umum ivang ikisei on umbɔ ahwengmbɔ mum inggɔm imesuwe anera ni inggɔm inya unera awuri tsoi ri inyaka mum Ĩmba isei nggura mbo ivang iyo umum izowe umbɔ itsuwa umbi aba akpombi ivanga ubinmbi akanya umbi aba akũ ukpɔ adzekambi na awiya unera asi inyirhunga umbi ngge itsu ungo uba unyãõ awɛdzɛm abirabe iki rherha rherhe nggu mbɔ asi igumbɔ inuku asi iwembɔ imoshi n uduk ina izarha nggu umbɔ use utsu? Ishimni itsã itsi isi nyangi itsikam mum ingge iwu unera unum agɛ uwuku utsã itsi aicipuwe unga unerwi aka cipuwe itsikam nga ai bera nga afãfã nggea itsu umum ĩbai yitu ubvur arherhu num ra nanga aka rherhe rimi isaki cipue itsikam mum ni ifɛn unum ngge ungu ama adzamum ijee iyia unum iki cipuwe itsikam mum indzowuku imang-mang isi ivepu iveu shim nu igũ unyɛɛ̃ ubin unera uko wanda ivang, ubɛ vang umum isu uteije ige alei uma uink a utsu idorhngo nu abin iki itsu ra abĩ umum inya itsikam ishim ni ighɛrha usi isess ni iya nu ufɛnɔ unum uba utsi wango utepmɛn irhirhe urhusanga ungamɔ onu igbamɛn unuka arhe akika gha, umbɔ aɛyuwa ungo agɛ <hesitation> ungwɛngarɔ uzarhanga uzei sosai

<noise> uuka anang umum iki seimɔ, umi isaki igbupitsi nggu aɔka ubɛn anang umum ĩbee akoi abika dɔsamum iki izharhe nggu rambɔ uzarha umum iki zarha nggura mbɔ iki isi izrhumuge umum inyambɔ ubɛn umɛn iki izarha uba usei umumirhi uzarha unera utaikpɔ <noise> amɛna mum nu nzarha ha umɛn iki zarha uner ha ahwɛnga unum use utsu umum igɔr timia, umum igɔm ighɛta nggu abika hwɛng umum domin mi imesa rumbɔ uzarhã mum ubin npfung, usi iwekpɔ ubin ukpurukpi iki igha amɛna mum ubɔ umɛm ivoi itiri ikpo ififɔrh ra anang unum nggea itsu uduk anan aki rakɛ ikiikpo itsim umõ ĩbee abika dɔpa uku ubɛn ivang ngui inyaɔ̃ umum nu anang aka ɔpa iki dɔpaa umum isu dɔpa ngge don anergwar anyamu ubɔrmum ĩɔpa ikosi umɔ̃ don mu unum ahweng mum ani ifɛn unum nga aaka ahweng iyi gbagba nggea itsu umin ikurhu irhu uzrha kpɛrɛ ha uzarha awerhe onmum inesa obina arhɛrhɛ yake umgɔ ukuma amesa ra umum iyike mbɔ aka rhorha umum isaki nggɔm inya umumiyike uhera iba iyi kukũ unera isaki igũ itɛnamɛn na mɛna mum ubor ĩba nyam unera nggu itsũã ni isi iyukukum nga.